Eh gelle amin o don wolwa nii vagaree komoi be ko e wolwata bikkon nii vagaare woldeeji mabbe jei be wolwata e bannin folo rewbe ma bedon mari be ko be wolwata e bannin dottien ma bedon mari be ko e wolwata hedi moggal amin to bannin eh bannin ngam maajum koomoi be ko wolwata e gelde min mindo mari woldeeji amin jei min woldata daban daban.